Ny aiko mahakasiky sakafon-drô Danemarka àby iô ndraiky zen̈y irô izen̈y ten̈a tia mihina raha baka an̈atin'ny ranomasin̈y zen̈y. aviô koa rô ten̈a mihina <hesitation> mihina kamankory. Kamankory iô miaraka pomidetera ataon-drô lasôsy miaraka perisily ze zen̈y ten̈a fohanin-drô ato.